Kô couleur jaune ndraiky ai, <hesitation> couleur jaune zegny ai, <hesitation> mampiseho hafaliagna, fanantenagna de matetiky ampiasaigny kô fa le misy hafaliagna de <hesitation> hery sy tanjaka regny koa, de raha tônga agnaty lôhako vôlôhagny kô fa couleur jaune ai, de masôva.